أفضل القدرة على التحكم في الطقس لأن الطقس في كثير من الأحيان يكون قاسي وبارد و <hesitation> يسبب مشاكل كبيرة للناس وأنا لا أحب هذا الشيء أحب العيش بسلام وبهدوء، أفضل أنني أن يكون الجو دائماً هادئاً وجميلاً بعيداً عن العواصف والأمطار القوية والرعد.